Jaa lo que es la waakax taqee' sí porque nkib'an demostrar qiib' lo que es la kiemociones porque sí lo que es la la waakax verda la waakax reh riye' lecha pero igual cuando inkisaa lo que es la lecha ya sa waakax rat'aliin cha emocionalmente que kah cha paam koon y que riye'eem lo que es la risaan cha la lecha y sí la janaj janaj sa chikop ja'ar verda porque sí rib'an manifestar lo que es en janaj janaj winaq sí rib'an manifestar lo que re' sa waakax.